இந்தியாவில், அரசியல் மைல்கற்கள், கலாச்சார தருணங்கள் மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க சமூக மாற்றங்களின் ஆண்டாகும். இந்த ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலுடன் தொடங்கியது, அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றது, அதன் செல்வாக்கை மேலும் உறுதிப்படுத்த இசை ரீதியாக. இந்திய கலைஞர்கள் சர்வதேச அங்கீகாரத்தைப் பெற்றனர், மேலும் TikTok போன்ற தளங்கள் இளைஞர்களின் கலாச்சாரத்தை வடிவமைத்து பெரும் புகழைக் கண்டன. விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியாவின் முன்னேற்றங்களை வெளிப்படுத்தியது.